نتصور قليلا ما نجموش نعطو لكل حتى الحق نعيش في البلاد اللي حبي عيش فيها خاطر تاون نلقو بلايس أكثر اكتظاف من بلايس الأخرى أما لازمتنا نحاولوا نوحلوا نفس شروط الحياة هذيك ونفس الرفاهية ونفس مش عارفه هيكا نفس العيشة في البلايس الكلة باش ما يكون شو ما طموحنا نغيروا بلدنا ولا نغيروا أماكننا.